Kua ka'i nu kua ka'i kua katyi yosoka chachi ma tityi ma tityi yukua chachachiyo nyiko yo io cha'a yukua ma koño chi chachiyo chi'i xita io chara yukua io cha'a saviyo ma ya'a sanasayo ya'a kuii chi'i ya'a kuii kuivi yukua ta tyiyo ma yukua ma koño ma tityi yukua tachachiyo yukua chachiyo chi'i xita vita as+ vi ta io cha'a chachiyo chi'i yukua chi'i cha'nyayo ña'ñu tyiva ma ñañu kuatya ta tyiyo t+nana ya'a ta chachiyo chi'i xita ndava chachiyo io cha'a io cha'a chi'i ma koño ma tityi na kachiyo nd+ri k+v+ ta yukua io cha'a ma ma ma yukua vichi yukua tuku va'a ma vichi io cha'a sa kuisoyo chintyiva ma ndutya yukua ta tyiyo ma vichi a tu chakua kusun katyiñu kue va'a kue yukua kue kisun va'a chi'i ma vichi ma ndutya chiso yukua tyiyo vichi ya'a tuku yukua ma vichi saviyo ma xikoyo yukua. Tyiyo vichi as+ keta yukua cha'a ma yuku cha as+ vi ma yukua katyiyo yukua chi'i yukua ma xikayu yukua saviyo chi kua ke'yo chintyivari tyiyo t+chi ma yukua ma yukua ma yukua ma cha'an yukua tyiyo chintyiva ma yukua yukua sakuisoyo yukua tyiyo ma yoka katyiñu ma cebolla yukua chintyivari tuku ta tyiyo ma xa'an tyiyo chintyiva ndutya tichi yachi tyiyo ma xikayu yukua ta yukua tyiyo ma yukua ta to cha iñi ma yukua ma cha'an yukua tyiyo chi ta tyiyo chintyiva ndutya ta as+ ta tyiyo ma ñ++ ñ++ as+ chachiyo chi'i ma xita vita chii xita ndava as+ chachiyo tuku yukua ma chit+chi katyiñu kue va'a chacho kua atu kanakavayo u'vi ma yukua cha'yo yukua nda'yo katyiñu kue sakuisoyo ma ch+t+ katyiñu kue ke'yo ma ch+t+ o kanyayo chi'i +n yuu kañiyo ma ch+t+ yukua. Ta ke'yo chi ta tyiyo chi tichi k+s+ sakuisoyo +n tañi'ri ta ke'yo ma soo yukua ta yukua tyayo nu yasa nu cha u'vi chio vi kue keta kua'an ma cha u'vi yukua kue yukua va'a ma chit+ yukua t+tyi kucha'an katyiyo yukua kachiyo tityi tuku ma vichi va'a cha kuenda ma xikayu ko'yo tuku ma ch+t+ sakuisoyo kucha'an ma kokayo ma chacha'a ma yukua chachañu nu chikayo yukua sa'yo tata chio ve'yo ve'yo kuvi kuvi ma tata ve'yo kuvi saviyo yukua ñand+ka chaviyo chi'i ma ch+t+ chi koño chi va'a kuema sa'an yukua nñama sa'an kue'e chiyo va'a kueña kachiyo va'a kueña yukua ña satayo koyo ch+t+ kuatya.